हैरान होही ला कथे जो आदमी मान के चला कुछ देख लेहीन। अचानक एकदम देख लेहीन मतलब आखि ला फार देहीन। एकदम चमक भराईन हैरानी हो गइस ऐ का है। ऐ हमर साथ का हो गइस तो ओहि ला हैरान कथे। तो ऐ सब चीज आदमी मन संग घटना होत रहेल समझदार रहथे। माइंड सेट ठीक रहथे तो ओ आदमी मन ऐसा नही सोचे बाकि मन घबरा जाथे।